<hesitation> sasa onyela wanyola tsa esuku wikhale tsa vulayi vwene wakhakhola mirimo chicho wakhesinga orii aah khenzye muvukono nimunye lakini sasa onyolanga iuyoka iuno lurakhwinonianga tsindole olanyola luyoka kama aund kho wakhakhona yyifula niyanza hasa omanye vuchesi vu khufukha tsa khutsindo vulakalukha khuifula sasa olanyola yifula yakhwinonia tsindolo lya khaviri ni hasa omanye efwe khu khulikho na vana esye ni no mwana esye vana ndi nende omwana hasa olanyola aundi u no mkhaye wuwo wakhakwa hasa kha khukone kwimunye alafu no noura mwna alalira omanye lasima wikose ovushe ori ovushe olenjere orii mwana alaliranga shin ana ne matokeo kekholekha lakini kalapita tsa wiyemane ninako. Alafu shindu shindi eej esye menyakho karipu khunjira sasa onyela wanyola wakhaamua tsa khukona vulayi noura tsa tsi honi tsye tsipikipiki ama mituka. Ama khuli mutown onyola waura avandu valawatsanga hasa wanza khwireva ori, vano valanzinonia shina tsindolo, shichira yino na hali ya maisha niyo. <hesitation> alafu luyoka lundi luwo. Sasa nenzire yingo yilya ni nini nikho nende tsimbwa tsilasamanga ilwanyi hio. Sasa tsilava tsikhwinonie, etsindolo, lakini ilapiti ovushe otsie olenjere ori yimbwa yino yilasamanga shina yilwanyi yino shina shili yilwanyi yino mmmh. Alafu luyoka lundi ni lwa, lwa mashini sahi shivala sha khulamenya shino, na, ma, mashini ka, na manyinji tsa, ama factory ne tsinyinji sana, sasa onyola wanyola mushiro niwo wa mashini kano kakholanga <hesitation> kasi yako sana niko <hesitation> kama kakholanga nori kama khusya. Ivetsanga mushaira sasa onyea wakona ni hasa ni shivala shivetsa shilinyre noura mashini kano vasitre ekulu. Sasa lasima ovushe wikose ni kalava kakhwinonia tsindolo, hasa lwenolo nilwo luyoka lu, lunzinonia tsindolo tsisaa tsindala nengonire.